Pos nah axon nicua chilcuapehpetzeh. noconcuac petzonacatl ca chile serrunoh. niconcuah, pa yetzintle, niconcua. nonontes para tlaxcale nicomana tehtelacmic. nutlaxupaxtic, nonuntlacua cuali Nocuvintoc se in telemolorah uan uncuanic. pero oc axtoh oncunic nuatul, se intepuantzin. niconcuah, niconcuah u ya ca nitlatequilihtoc. non untlacuac yonitlatutucac oxnoconcua yitzintli. uan nocuoncua chilcuapehtetzen, nocincuac petzonzcatl. noconchihchi ica chile serruno, cicunchihchi pero. niconcuac, puro non tlacuah cuali, pero nonmomanileh. tehtelacmic ca inon onontlacuah cuali, nonixvic cuale. ua pos horita avihqui no, notlachihchivilihtoc mas sa. sente tutultitl nihcuas Nochihchiviliti masque sa sente yenun. mus sa arruz notahchivilitih, nutahchiviliti. yenun u sente tutultil ua notzatzayanas chile. ua pa inun nitlacuas, mm, inun nehcos horita, ya.